जूतों का अलग अलग प्रकार स्नैकर, दौण और खिनाक ले। बूटस सर्दी और ट्रैकलिंग ले। सैडिल गर्मियों मा आरामदायक। फॉरमल सूज औफिस या पार्टी मा पहण ले। फ्लैटस रोजमर्रा इस्तेमाल ले। यूंक चयन हम अपडी रोजमर्रा गतिविधि मौसम हिसाब से कौर सकदा।